जुतामे खास करके एणीको भाग होत हय । पन्जाको भाग होत हय । औ बामे तनि लागि होत हय, कसन के ताहिँ जौनकि जुता <hesitation> टाङ् मैसे ना निकरय कहिके पौलीमैसे ना निकरय कहिके, <hesitation> कसनके काम लागत हय और बक सँग हम मोचउ लगात हयं । <hesitation> जे हिँ हयं खास करके और त का हुईहयं जुतामे ।